Yë pe'ej ta'aktë ti'i yë tyumbë, në ko'o najtyë dun ti'i ka padanyë ji'im jedun myaj nënyëkabëwëb opë kaj je'e yë mëd a'ax wyambë pën jedun yu'uk kubu'uxpë, yu'uk kuwa'ajpë ji'im a'ax dun yaj nënyëwa'atëyë jë yëdun ajtyë nyë tum.